طبعًا الشخص الأكثر تأثيرًا على حياتي هو والدي كيف أثر علي؟ أولًا القيم والمبادئ اللي غرسها فيني <hesitation> الدعم في كل خطواتي <hesitation> المثابرة اللي شفتها في تجربته، التوازن بين العمل والحياة الشخصية <hesitation> أهمية التواصل والعلاقات الاجتماعية، والحرص على صلة الارحام يعني.